Täta aipota neiro seve vuajaete apo tape rupiko koti koti jeta mbae reta jaema jokua jekopeguama jaema ayu raiviama avae, neiro yeye se mbaeti sepuere ayu raivi avae va jekopegua erei, sepiaguie a ko se ko jeta yae maemboavai reta ou ayu aiko rambueve jaeramo ko jaeramo ayu avae